<hesitation> Ny fomba fataon'ny visika ndraika <hesitation> hita <hesitation> hita mazà- mazàna dia managno laharana <hesitation> mifampitohitohy izy ireo. <hesitation> Ny vitsika manko a magnagna ny lehibeny izy io a dia magnagna ny mitondra ny mpibaiko an'ny vitsika aty ambany ambany koa izany a. Dia izay no anjara asan'ny vitsika.